duuɓi teemerre caaliiɗi ɓaawo, woodi goɗɗo feere innde maako jojo, o ɗo joɗa ha Egypt hanko bo lokaci may <hesitation> o wasi ɓunndu ha dow laawol to to himɓe wari ɗo sa la say o nokka ndiyam o hokkaɓe, woodi irin yahoɓe waro ɓe Egypt, wara luumo so da huunde hoosa ko waɗoɓe ya du ɗo. so pelle may boo de ya ke sahara un walaa leɗɗe wa la koɗume to hanko bo say o wasi <hesitation> ɓunndu ha dow laawol to a wari ni <hesitation> say o hokkuma ndiyam jara, giwaɗa, o hebbi nama bataruma say dilla, kuugal maako kenan 'kullum' nonnon 'kullum' nonnon nyannde go feere say malaa'ika wari <hesitation> bi hokka mo say ɓe hokkimo say diga ɗoɗɗon kaway say malaa'ika may say hokki mo ceede ceede feere, to resi ceedemay jeemma say o laara ceedemay ɓeddi ɗuɗi nonnon nonnon har o riski, de o riski say o wasi ɓulli ɗuɗɗum say o dilli o acci pelle may shi kenan, nonnon no o waɗi risku kenan <hesitation> ha duuniyaaru.